பணிகளுக்கு முன்னுரிமை கொடுங்கள். அதிக முன்னுரிமை உள்ள பணிகளில் கவனம் செலுத்துங்கள். அவற்றை நிர்வகிக்கக்கூடிய பகுதிகளாகப் பிரிக்கவும். முடிந்தால் பணிகளை வழங்கவும் இடைவேளை. எடுங்கள் உங்கள் மனதை நீட்டவும் சுற்றிச் செல்லவும். புத்துணர்ச்சி பெறவும் வழக்கமான இடைவெளிகளை எடுங்கள். உங்கள் குழுவுடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். உங்கள் கவலைகள் மற்றும் மன அழுத்தத்தை சக ஊழியர்கள். அல்லது மேற்பார்வையாளரிடம் பகிர்ந்து ஆதரவு மற்றும். வழிகாட்டுதல்களைப் பெறுங்கள் எல்லைகளை அமைக்கவும். தீக்காயங்களைத் தடுக்க வேலைக்கும் தனிப்பட்ட. வாழ்க்கைக்கும் இடையே தெளிவான எல்லைகளை அமைக்கவும். நேர நிர்வாகத்தைப் பயிற்சி செய்யுங்கள். ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட மற்றும் கவனம். செலுத்துவதற்கு காலெண்டர்கள் செய்ய வேண்டிய பட்டியல்கள். அல்லது பயன்பாடுகள் போன்ற கருவிகளைப் பயன்படுத்தவும். ஒழுங்காக இருங்கள் காட்சி அழுத்தத்தைக். குறைப்பதற்கும் உற்பத்தித்திறனை அதிகரிப்பதற்கும். சுத்தமான மற்றும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட பணியிடத்தை பராமரிக்கவும்.